بالجنوب, جنوب المملكة, في كتيدر- طبيعة وفي كتير أزهار بنفسجية قبل هيك يعني شفتها, زهرة البنفسج, <hesitation> لونها كان مرة صافي, والهواء كان مرة نقي, طريقتها وهي تلمع تحت الشمس, كان شي مرة جميل يعني, كانت مرة جميلة, مرة جميلة.